اول شيء بتجيب فرشاه الاسنان وتحطي عليها المعجون ,وبعدين تنظف اسنانك زين من كل الجوانب وتتاكد اثناء التنظيف انها يعني تشيل الجير والاوساخ اللي على اثنين ولازم يعني تنظيف كويس من كل الجوانب عشان ما يبقى اي اوساخ او يسوي لك حالات تسوس في المستقبل.